अपनो प्रश्न है की कपडो पर चैन कैसे काम करती है। तो कपड़ा पे जो चैन रेवे नी वा अशया काम करे की दो लम्बी लम्बी पटरया रेवे <hesitation> उनमे कई बारीक बारीक नुक्का लग रेवे। दोई साइड दो पटरया ऊँण बीच लोया को या प्लास्टिक को एक नुको रेवे। जद उनी नुक्का ये मिलार के फसार के ऊपर नीचे करा तो या चैन है नी खुलेर अर बंद होवे। जद एक तरफ खिसका वा तो एक तरफ बंद हो जागी। और फेर् दूसरी तरफ वे उलटा आडी खिसका कांगा तो खुल जा गी तो अ ण तरीका से चैन कपड़ा पर काम करे।